पहली बात रसोई में खाना बर्बाद नहीं होये के चाही खाना हमेशा उचित मात्रा में मनाना चाही अउ अगर खाना बच जाये तो बचल ला जानवर ला दे देहि नहीं तो गड्डा खोद कर ओ में डाल कर छोड़ दे खाद बन जाहि जो पेड़ पौधा के काम आहि।